Mi faami on neeɓi, on monnootiri, min kam no koccu on duuniya ɗo kam, duuniya ɗo faa kam naa ɗum komi, ndikka njaafotiron, ngejjoton fukofofi gaɗa, gam duuniya ɗo walaa ɓe mettindirta, ñaako e ɓingel maa, maduujo e ɓingel mum maa e ɓe monnootira hakko onon.